Na lugha nitameavyo nyumbani handu ni kibondei, ehe! kizigua, naa kimakonde maana nna wanyanturu wakiingia kwa kimakonde. Kuja kujawahi kukatokea mmakonde basi hedaiwe esanturi ya tano. Noiwa nivivie mkutanoni wafu na huku kibondei na lugha tukio yale.